Siz bugun jimsiz. Nima gaplar? Qayerda edingiz? Nimalar bilan band edingiz? Ko'p vaqt bo'ldi kun davomida habar olmadingiz. Aloqaga chiqmadingiz. <noise> Sizga biron korxol bo'lmadimi? Tinchmi?